بنجيب عدت الاطارات من شنطه العربييه وبعد كده بنرفع <hesitation> ال-العربيه بالجهاز بتاع الرفع-عشان يرفع الكاوتش من علي الارض-وبعد كده بنفك الصامولات من الاطار بتاع العربيه وبنجيب كاوتش غيرو وبنحطو-وبعد كده بنركب تاني الصامولات ونلفها وبعد كده بنشيل جهاز الرفع الي عملتها في العربيه-وكده يبقي اطار العربيه اتغير